Inguku le liishi kwa sababu shandu welikamatia chao, shandu welirua ng'- ng'oto likashelya faato alafu ng'oto ukameshiingya se nli- cho sababu le kumanya ife mmndo, na eengi nete akili kabisa kwa sababu hata shandu etaakwa fo mndeni wekolya ni lamwa mrasa kweenda tiki yani likalolya fe moni weenda eengi neveeshi nevekaa <hesitation> tisha kabla hata uta- utaki kwakutro naleshi mndu wakwe na mndu atali wakwe.